<hesitation> min kaa fayhuunde mi anndanaa Ostarali, kaa miɗe anndi tan ɗun. Sabi huunde fuu ko laatii kaayeefi, <hesitation> faccititde ɗun wanaa huunde yaafunde. <hesitation> Jon kaa, ɗii woni ko yimɓe ɓee nanngirta ɗun.